Bang te <hesitation> pundesonan kupang ore' kite mangala kupang te subang, to one tu langsung, one tu tunai, te one tu atm, ore' one tu mangehom buku. haa te pundesonan pundadesonan kupang wu pangalaen kupang te kata te ra pa bank te.